बिरलौं जू आपस मा बात करनो तरीक हूंद ऊ एक दूशरू पर अपडू शरीर चिपकांदा मलसदा छन। एक दूशर पर नाक सर रगड दन। अपडी पूंछ हिलदन और पूंछ एक दूशर मा फंसदन आमतौर पर बिरला आपस मा एक दूशर पर पीठ रगडदन।